Nahandro Thailandais! Curry vert amin'ny akoho; <noise> mahay reo manao Brochette de poulet da asia sôsy masiasiaky igny. Da manao koa reo Brochete na akoho miaraky amin'ny sôsy Saday. Da gn fagnapin gn zay da reo manao rolady!roladin'akoho da asia goho Thailandais.